Ny tanjona amin'iny paosy kely amin'ny jean iny a dia anapirimanao zavatra ohatra hoe tsy tianao hifangaroharo amin'ny zavatra na vola na taratasy kely, dia iny mba poche secret kely izany dia hatokana manokana amin'iny poche jean kely iny